Oire vearovira rutu, ovaia ro rutu oava ita eva voeao varo pogarapairara evaoa. Vosia uaia rerako rutu pavrovera, earaga era rutu eva oaia kovopa rivere, voearaga paita evoia pogara pairara. Vaiavo pitupitu roaroia uva vige viriparo gauraga pa pei ra oisiora kovopapee. Osiviraga ita va osia evaisi upitaisi oa purapapeira eva oaia vi, reoreo parai vaia oisio ve aro pieaia, uvare otaevurova oiia oisio kovo paoro kareuvere voare, uva kokoisi roturivere roare. Uva vurivira gesipauvere oo vurivira gesipauvere vova tavuia oo vuriavao eakevao oaia oaravu auepavo veapau oavuavu vearo pievira eva gisiurivere ra viaro pievira gesiuvere. eva kovoaro ita eva vi voeara gapa eva pogarapairara uva gesiaraepao vara gesiaro oavu gesi paepao apeisi ari ovavu gosipae oo osivuavu uva vaia tarai paviei evara oara vori pa peira evara ora upapeira evo kovo purapasia, eva oa auero rutu re ita va osia siposipoaro ova va pitupitu aro iava va aue varao sipu pasia vigei vararo tupara vigei vararo oapara oo vigei vararo eakera ora, ora ia vigei riaro tokipaoepao. Ariaro tavurupaoepao, vosia eaka puraoro voreuvere, ora vosia reivira kovori vere ra vurivira gesiuvere, o rei kaekae ua vokarivere ra vurivira gesiuvere, vurivira raga gesito tapo puraiovirovere oaia eva, via kovovere, vipa vearo gesi rutu vatevere evo vaivui rutu vera vere, oisio ragaita va osia evaisi opita isi. Osii raga ita va osia evaisi opitaisi aisia purapapeira sisiupasa oo vogei vo pitupita aroia vo atoia. Uva oara vu rutu oupapere evaisi sovaroai evaisi sovararo ra gesipapee, esisi. Uva eva oaiava reoreo parai kovoa ita evaisi opitaisi, voea vaisiaro, voea evoea pogara pairara evoioa oaia evaisi eava reoreo parai evaiava kovoa oa purapaiveira evaisi, evaisivi ova vatavata para vi toupai veira gesiaravi vaisia, otaevarovuia rovigei varoia siposipo, otaevurovuia ra sisiupauvere riaua ari vova vavoi siova oruva uvava toupaevere uvava tavipaveira eisi vaisia sisiupaveira, ari oeavu oea vo tapo sisiupaveira uva toupae oruva, era oai rei vira riakora vaisipa ruipapaveire vairo rutu a ita evoia riakora oea vurivisivi rutu gesipaveira. Vosia rei kaekae vira toupaoro aiao vere oo rei kaekae vira eake kovoro purapaoro avaovere uva evo taevuro uva vurivira gesipere tavuai, tavua riakova iava ura oisi raga oiratoa iava oire uva vurigesi rutu purapirovere, uiaeva ora ia kovoara pura paiveira evaisi, evaisi, evaisi vosia vaisiraga evoisi aisiaia kovoarapura paivera, takapavira gesipa ra evaisiraga vi kovovere, ra veavovira gesiu, uvare eisi iu, uvare gesiara ara vasiaro voearaga voreavoia pogara pairara ora voea vokovoaro evoia pogara pairara oaiava osioa voia ragapa pitupitu eva oa purapa pi roveira. Oaeva oaia eisi evaisiia reo parai evara rutu oara pura paiveira evaisi ovutaro vuia vaisi ragaia totoperi rirurivere oo vaisiragaia eakevi rirurivere ra vearovira kekepiro vao oa katokato vira kekepaviropao oa auerivere vaisiviraga ia. Eva oaia vearovaisi purapavoi, vearo vaisi rutu purapavoi visi rutu iare vosia ragai uvupa rivo pao vo ovaeaia kovoaaro ita evaisi, uva evaisi raga evo ia pogara pairara, evasi, evasi ita opita isi aisia re kavikavipai, aisire evaoara rutu kavikavipai, vova oupavo rasito ora ovaara. Vigei vaisiaro ita evaisi ari pogarapai rara vaisio ita aisia iava reopara aisia raia evana toupai vera gesira voia vararo, ovirova koroa ita evosi toupai veira osia, vuriva vera paivere vuivai oo vuri gesi veapaivere vosia gesi pauvera vova riauaro, vova tavua oeake vova osia eake gesipare, eisi eisiviraga osia vearovira, vearovaisi pura paroi evaisi iava reoreopaoro vearovira evaea rutu ia.